आँखि हम्मर शरिरके बहुत महत्वपुर्ण अंग है । आँखिक सहारा लैके हमरे देश, दुनियाँ देखेपैति यानिकि कुइ फेक काम करेबिरिया हमरे उहि आँखिक सहारा लैके सबति पहिले उ काम ओहके करति, दिख्ति याते महसुस करति । यदि आँखि नाइ रहत कहलेतिति हमरे कुछु देखे फेकुन नाइ सिकति । सायत उ नाइ दिख्ति कहलेतिति यि संसारके बारेमे, यि दुनियाँके बारेमे हमरे अनबिज्ञ रहति, कुछ नाइ जन्ले रहति उहिमारे आँखि ओहके बचैना रहना फेकुन बहुत जरुरि रहता । आँखिक हेरचाह करना फेकुन बहुत जरुरि रहता । खास करके आँखिक ज्योति बढाइक तहनि तमाम मेलके खैना फेकुन हैं । उ मेलके खैना हमरे नियमित रुपमे खैबो कहलेतिति आँखि ओहके सुरक्षा फेकुन देहे सिकजिता । खास करके हरियर सागपात, तौ जाके गाजर हुइने, आउ जाके यि डण्डेबा हुइनें पाकल मेरके, अइसन अइसन चिज फेकुन खाइक परता । यहके खैति तिति हम्मर आँखिके ज्योतिमे थोरि बढाबा हुइनाके साथ साथे आँखिक ज्योति बढैनामे मद्दत फेकुन हुइता तहिमारे अइसन अइसन चिज हमके खैना चाहि । समग्रमे कहबो कहलेतिति हरियर सागसिमार आउ जाके हरदेर मेरके पाकल फलफुल खैबो कहलेतिति आँखिक ज्योति बढ्ता । उ मेलके खाना हमके नियमित रुपमे खैना चाहि ।